واحد النهار كانت واحد الأميرة غادا وهي تجبر خريطة عجيبة بدات كتقلب فيها وكتحاول تقراها وتحت منها مكتوب واحد العبارة كتقول: 'خصك ضروري اليوم تجبرني' ، بقات كتشوف كتشوف من بعد بدات كتشوف كتبع داك الخريطة وداك المسار كتبان بحال غدا راجعة للقصر ديالها، وايلي كتقول كيفاش هدشي؟ كتقول واش شي حد مخبع في القصر ديالي شي كنز ، بقات غدا غدا فتحت الباب، وملي فتحت الباب جبرت الأمير راجلها كيستناها تما وكيضحك، قاتلو مالك كتضحك؟ عرفتي الكنز لي كتقلب عليه راه هو أنا ، أنا هو الكنز ديالك. مشات وعنقاتو وقاتلو فعلا.